Emi yara ndiyam kewtuɗam litaaji didi yago tati (two to three L iters) to nyandere nden bo litaji sappo e nayi yagolita nogas e go (fourteen-twenty one liters)